जवा किन बगीचऊ विभिन्न प्रकारऊ बालंगा निज पौधोंऊ सूची ह्यू दू, दोपंग कि अनु पसंदीस रंग स्थानऊ अनुसार चुनेच। फूलो बालंगा। गुलाब शाउम बालंगा। गेंदा सायै बालगां। चमेली निश बालगं। सूरजमुखी निश बालंग। लिली शुम बालंग। फलदार बोठांग। आम इद बोठांग। नींबू इद बोठांग। सेब निशबोठांग। अमरूद इद बोठांग। अनार इद बोठांग। औषधीय बोठांग। तुलसी निश बालंग। एलोवेरा निश बालंग। पुदीना पअ बालंग। अश्वगंधा इद बालंग।